Ditce ndi kirun ditci ndi di nong, <noise> Erenghe mbuu ne sang ke tcifiring, bi fe nshuam mbyi kijyi, mbyi o byi mba, ekwu nyi nmuu nso, atce nyin omu, o muu o-da banghe ne ofu barinreng ba-bii kijyi ba bare, ene nke nri reng-o-ba me e-ki be difii o-fuu o-o-o-o me mbe kwan nen ba-fuu wo amuu ne, ekwu, kasi ka ba yuu gang ke ekwu, m ba-shje ekwu anyi ene, kasi kanwa ka shuom kasi nke me mmu n-shye ekwu nyin nen, me m muu, n da nyid n-fuu ditce ndi diruun dichi kiba nwa me nen, baned mbe ba rdi me to afua, ba ba me e-kye afua ke ditce ndi dirun akpuga a a suu. Buan eji ba-chi me e-sed ke ke fang ba fuu, bonchi, o-chi tuom kambe akpuga, nchie eji o-chi me-esed ofuu oned o-o- bu juare ne birding, ditci ndi di ruun di-nwa o, di-nwa kanong kanong ndi bi da man e-sed bi kpe osowo, fuu ditce ndi jinuun di nwa, atce ato a-fi a-nwa atce ato, abung o-bung ke karing eyen, kitce kikped o, a-kped e-yee, a-yee a-dim nyin, a-yee a-dim nyin, a-yee a-dim nyin, a-yee a-dim nyin. Ki a-da man e-chi ke ditce nde dimun di-fii, wa ditce ndi-kwan n di byi buu, ba-fuu bone oned mu nyin o-o-kpo bi yee bi da kyu ke ashibutw bi-yee oye oye, oye oye, oye oye, oye, oye oye, oye, kbuon mun o-sed mun osed, mun-osed, atciring atciring ditce ndi datcu o-kpo kitce and i ki-muu kibě ditce mu nfii ne nang nki nda rdii erenghe ki ba chi gang, ke mmu n ja ke gehfang mba ranghr a, ke gehfang nfuu hoo nyin datcu ayin nen ebong o-tong o-kpen dě ba-tca akwu ba-fuu o-kpo bii yip okwuse bi ba tě bi ba ko a omu kangkang ne ba yib a ba da fe ke kise omu dibě ditce, oned muu me n-ri wa gisong ditcě andi gbaad diben mbe ditce andi muuri-fii kanong ki muu ribě ditce, ditce andi muu dyiben dyishuon, ori ditce to, nchie eji o-chi da-ked kafua ke dyikan kyipian anki, ki muu ri-fii kyipian nki kinong ki muu kibě kyipian bi da ri ne kizong con’t chiom ndi nen be bi chi ko oso asama ke kangkang biem mbi nyi o-chi o-kye be, ke na nyi mu o-chi mbi binong mu o-chi, biem emen kangkang mbi kanong bot orim ke o-da tcen ne mbyi bi fii kanong be bi rdi ditce dyipian nkin, nang ke orim o-nyuua ne nki Kyipian nkin kida-chiki kye bě bunyindyitiem oso oyen n-buom. o-nywa bankan kangkang kangkang kangkang kangkang kangkang o-kye bě ke dyipian nkin orenghe kyipian ki chi dini bi <hesitation> da chijang e-nyidě kena, oso, o-chi kangkang biem kerededded o-kye be bi chi a ko asama sama a-jie a-shuom nchie eji kantik nko asama, o-ko be o-fu nyi man owed nko oso asama ke biem mbi muu o-chi o-kye bě atciring atciring biem mbi byi bichi ke ka fa oshie, ko oso asama, ke biem chio, mbi nyi mu o chi, o-kyebe a mbyi byi kanong nang bi, be ba yen muu bi ri kanki wa bi byi biem oso oyen mu o-man e-chi kanki degere ka shuu nke oso ki-fii kanong ka shuu nke oso ki-nwa. So bi ko oso asama bikpe a kanong kanong ke bujie biem mbi nyi o-chi, atciring atciring ke, kyipian nkin be bi juo o-juong ke atci a-kware achad ba fuu, ba-miri oned ba-juu nang oned oyen chi nyi ge o-chi chiom anke, ba-min a ene, tete o-kpo kantig ntuntu o-buce o-ba byi ba fuu, chi nyi ke o mu o-jyi kaka mu ba-nun a, kantig mu ba a-juu a, ba man a to bua esim ne nyi Bě byi chi ko oso osama, bi fuu ki da tcen ne bìté ke biem mbin kankang mbyi, bi chi, bot nyi oyen, o-chi kanki erenghe oned fum anyi bi kwang biem bito bi kye a nyi asama